شهري المفضل هو شهر ديسمبر ليش؟ لإنه أولا هو الشهر اللي أنا بتولد فيه ف أنا بحب هيدي الشهر لإنه شهر ميلادي، ثإنيا لإنه هيدي الشهر في الشتا وأنا بحب فصل الشتا وبحب الاچواء الشتوية وإني نقعد بالليل نسولف مع حالي نتفرچ علي فيلم أو مسلسل في هذي الاچواء الچميلة ، ف أنا بحب وايد هذا الشهر.